अगर मइँ कौनऊ पार्टी मॆं वार्तालाप सुरु करहाओ तो मइँ दोस्ताना और हलकी फुलकी बातौ से शुरुआत करहो। जइसे नमस्ते मोयॆ यहा आके बहुत अच्छा लग रओ है आपसे मिलके बहुत खुशी होत है। आप पार्टी मॆं कैसे आए क्या आप यहा मेज़बान के पुराने दोस्त आए या पहली बार आए हैं या फिर मइँ उनसे बोलाओ। नमस्ते यहा पार्टी बहुत शांदार लग रइ है आप यहा किसके जानत है। क्या आप अक्सर इवेंट मॆं आवत जावत रहत है। इस तरह की बातचीत को माहौल को हलका और दोस्ताना बनाय जा सकत है। जिसे व्यक्ति के साथ बातचीत के अग्गे बढ़ाउ मॆं आसानी होत है।